Diambe fistugo diambe ko diambe <hesitation> habbugo diambe. ɗum cewɗum on jutuɗum feere bo ɗo mari nyi'e, feere bo wala nyi'e. Ɓe ɗo wata ɗum ha hunduko jamdi je be yidi be fista ko be habba mai, se be wailita ɗum yadi yeso, to be fistambo se be wali, wailita ɗum yadi ɓawo. Ɓe ɗo wailita yeso ko ɓawo mai be sembe masin heɓa habba be lau ko kuma fista be lau. Kafinta en on ɓuri nafturgo be mai, ngam ɗo valla ɓe ha kugal maɓɓe, ngam ustina ɓe wahala kugal. Ɗen bo watan kugal maɓɓe yawa.